Oredan orelanda ye'e atandui ján, nakani ndakadi orenandai yo'o ndichi nii kuu namakai onre ndekuu medii nadada kai nada onré ndejumevi atunadai onré nikuu menduta, nadii pero naku yukuu oyii ninandai iha kadani naninei ndekidukei, ndiyi onrei nadai duu anduu ndiyuu naguner anduu ni'i modo kandate i iin ndata ndukumari nii ko vinguo vee, onre nanda kuéchi onre ñoi injate yundena'a ndadaio nda chun okuan kolo njuan taya yondo ichí, kuan ndanda iko'o ye'e yinama yune'e yedi ñuu nundai onre ñajan ninduku kutunde ayuda, ñeñe ayuu pastel ñei ndeda kuan tevii nidijuan taka uun njuanyuu onré ndio viko ye'e ye nanda onre yuu yutuu.